<hesitation> Raha ny lôkom-bolo maromaro karazany fa lay tena hita mibahan-toerana aminay zao misy mainty, dia misy koa ny mena de ankoatry zay koa ilay ôlô efa antitrantitry ireny misy le <noise> regny volondreigny miôva fotsy zay izy ,raha ôhatry oe efa antitrantitra lay ôlô fa ny ankoatriny ,ny ankoatr'izey lay ôlô mandoko volo.